Darsma ime ideale <hesitation> kisha pas qejf me bo ni darsëm intime, me pak njerz, të afërmit mi thirr edhe shoqninë, dikun afër detit, n'pllazhë, n'zalli me dekorime shumë t'thjeshta edhe mundsisht me muzikë llajv, me ushqim t'shijshëm.